Kongaye motaawa ko baskul e wodi ko wiyeete burki, to motaawa ko baskul e dogga, nde un ñyoi burki fuf sai daro. burki sun e hawti e tayaare, ko mi tayaare yeso ko tayaare gada. So un ñyo'i bo hawtai tayaje den niniike non no burki dun huwaata.